Eey kulle ine mbaawi yiɗde e añde, jogaade muuyo hono no aade ni. Ngati kala ko woni e aade ene kulle ɗe. Ceerdi ɗum tan ko aade ene ɓuri ɗum jogaade hakkille kañum ene waawi haalde. Kono bannge muuyo to: yiɗde, añde e sekde, e hulde, ɗum hay daabaaji ɗi fof ene mbaawi jogaade ɗum.